جب کول ہو <hesitation> جاتا نا تو سب سے پہلے کیا کرتے، مانو زبردست بہترین ہے کڑک چائے مان لینا۔ چائے مان لے کے ایسا لیٹ جانا، لیٹ کے پھر اٹھنا، گرم گرم کھانا <hesitation> کھا لینا۔ کھانا کھا لے کے ٹائم اپن کوں چاہیے نیند اور ریلیکسیشن، اور امیون سسٹم بھی سٹرونگ رہتا۔ نیند <hesitation> آنے کے بعد اپن آرام سے سو جانا، سو کے اٹھ کے پھر زبردست ہیلدی فوڈ کھانا <hesitation> فروٹس ویجیٹیبلز اور اس کے ساتھ میں ایسی چیزاں کھانا جو اپن کوں آرام سے وہاں ڈائجسٹ ہو جانا، ایسی چیزاں اپن کھانا۔ پھر اس کے بعد میں امیون سسٹم جیسا اپنا بڑھتا، آٹومیٹکلی اپنا جو سردی ہے جو فلو ہے وہ کم ہو جاتا۔ اس کے ساتھ میں اپن پروپر خیال رکھنا، جیسا ماسک پہن کے رکھنا، ہینڈ واش کرنا <hesitation> بار بار کے لوگوں کے سامنے نہیں چھیکنا اور نہیں کھانسنا، سیدھا ان لوگوں کے مو پہ کپڑا، مو پہ کچھ بھی رکھ لے کے کھانسنا تھوکنا <hesitation> جو کرنا ہے کرنا۔